Kumush, uni zamonamiz bilan bog'lasak bo’ladi. Elektron aparatlar, yangi yuqori texnologiyalar, kelajak, sovuqlik va silliqlik va individualizm kabi xususiyatlar bilan xarakterlasak bo'ladi.